इंडोनेशिया के पाक शैली ये प्रकार से है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। यह दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में द्वीप हैं इसकी राजधानी जकार्ता है इंडोनेशिया के बारे में कुछ खास बातें। इंडोनेशिया में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा इंडोनेशियाई है। यह मलय भाषा की एक मानक प्रयुक्ति है। इंडोनेशिया में तरह सो से ज़्यादा जातीय समूह हैं। इंडोनेशिया में टिन सोना और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं। इंडोनेशिया की संस्कृति दुनिया की सबसे विविध संस्कृतियों में से एक है। इंडोनेशिया की आधिकारिक मुद्रा रुपिया है। इंडोनेशिया के पड़ोसी देश ये हैं पापुआ न्यू गिनी पूर्वी तिमोर। मलेशिया, सिंगापुर, फ़िलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।